ⴻⵅ 冽 ⵡⴰⵏⴰ ⵏⵉⴽ ⴱⴰⴽⴻ ⵏⴳⴰⴽoⵜ ⵏⴰ ⴷⴷⴰⵏⵢⴰ ⵓ ⴰⵏoⵜⵀⴻⵔ pⴻⵔⵙoⵏ ⵡⵉⵍⵍ 列 ⴽⵓⵏⵜ ⵏⴰ ⵉ ⵓⵏⴷⴻⵔⵙⵜⴰⵏⴷ, ⴱⵓⵜ ⵙⵀⴻ ⵡⵉⵍⵍ ⴱⵍoⵡ ⵓp ⵀⵉⵙ ⵎⵉⵏⴷ oⵏcⴻ ⵙⵀⴻ ⵓⵏⴷⴻⵔⵙⵜⴰⵏⴷⵙ. ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⵉⵙ ⴰ ⴳⴰp ⵉⵏ ⵜⵀⴰⵜ ⴳⴰp.